Xhestirte la situazioni ftet mirë, përçë ngë ish facili, kur suçidhir një shurbes shtu ë facili një të zgarrarënj te të folit, të ngrënj zërin, të rabiaret, të jetë ghrevjë, inveçi jo kleve pë’ ftet bravu të xhestirje këtë shurbes çë suçidhirti.